Ñáanajin uyefënţul ciţ ñáan-ñáanajin dooluŋ wul, nasiëmbaţi dooluŋ wul, oobida ñáan ciţ di kañan ñáan acinadi kañan nasiëmbaţ, kon ñáan-ñáan niwinëwiba ti umundu wi nakoka uko winabiwi pëdo ţi umundu wi, wah aka kayëlia ki nabiki pëbido ţi umundu kon wiñáano ñáan nacidi umundu wi, aka imporëtansul acidi umundu wi, ñáan káaţ pëja mëwin ñáan këbewul këja aah ni kay dika ci kolaŋ, njalinkëling ţi umundu wi nasiëmbaţi yetani nja wuŋ wa, wi nja pelërën wuŋ ţi umundu wi suwaţ ume wala uloŋ me njalingëkëling bëliëng di karum nasiëmbaţi koŋ ubida ñáan, aci teree teree imporëtan <hesitation> akamak ko imporëtans ţi umundu wi ñáan nikëtenunk mberaţ faan nëci nasiën, um uminis, udepute, umeer kon ñáano-ñáan apurësir pëciko faan.